قاعد يتبع فيك الموسيقى و هيك الموسيقى عذبه غير عاديه سييمحه و هو يتبع و يمشي و الموسيقى هو يقرب و الموسيقى تبعد شئ غريبه عدو ويمشي و هى في عزل السياق الحس يزيد بعد قاعد ااا داخل بعظه معرفش بش يعمل.